Gitte inni amma-amma a, punna tinroki biasa ta sinampe ji ka biasa lohe ri jama jari biasa punna subui ambaung ma akpallu nampa bisa tangallo pi isse ku tinro punna maing ngase mi ku jama-jamangku nampa ma attinro allo injo saja ta sampulo meni' ji ku tinro ka punna rie mi burukneng ku battu ri battu rikoko la patala mi isse injo kanre allo nampa punna maing mi anganre burukneng ku biasa langsung ku bissa pinjengku jari ni pikkiri mi isse injo apa na ni jama akbangsa punna tala maing pa a sassa na ku jama loro injo, tapi punna anre ja jama-jamangku assidong-sidonga, sa'genna biara na mangngaribi jari punna mainga, maingi mangngaribi na patala maki isse injo kanre bangngi maing injo di pararamis-dipa'rakrasa mi isse ni bissa mi issse pinjenga nampa accarita-carita ki injo Biasa todo' arurunga burukneng ku sipa'cari-caritang na punna tette salapang mi biasa ti'du'du ma nakke niasa injo-biasa na injo kunjo todo' ja a nontong kunjo todo ja katinroang jari punna direkengi tinro ku punna bangngi i biasa ta tuju jang ji ka punna tette-tette lima mi ambaung maki isse injo sumbajang na ki jama ngasek mi isse jamanga a'bangsa a sarring, a ngiklasi, appallu